لو كان بإمكاني تغيير شئ واحد في الماضي بتلعي كنت هختار التوجه للدراسه في مجال معين بشكل مبكر لأني كنت عايزه استكشف اهتماماتي بشكل اعمق في وقت مبكر عشان اكتشف شغفي الحقيقي واذور نفسي فيه، ولو كنت بدأت في المجال اللي بحبه من بدري كان ممكن احقق خبره اكبر وافتح لنفسي ابواب افضل في سوق العمل